Kikim ne nkire mu enyme bikoo eten nyi wa be mu bito wa bwan byi sat nang onet mu á káá osowo ofu nki ne kikim nkere a'dari sari a'jang nki né kikim nkire a'da-chi ban kpunge nkyi ne deikim nkere nki a'da-chi a-ca ne Bari banet, né bacin yeh, ne bwanbane eyen and a-ca nyu e-chi nyî a-chwapang, ka'-kung mé, kuket kybongé nen ika'da nwa-o a'jang e-ku me kiket kybongé oryium o'bá a-ce ashibutu onet mu-nnte-o-jébéng o-cenden o'fu papa mama, a'jang ekú kiket kibonge ku ninge bikõõ, kirang basi soñge ba'da bi ne byurium biku dim bica tinbẽ-tibẽ, kakung me kiket kibong a'juobe a'mu me. Ama kwan ane amu ke ped kebung eh ama shunge akwa a muange ke ked bo yenk am rangk kera a migo tu ted ke bung eh <hesitation> na ebung chom nga ram chio nke geleo tuabi amu keked kepung eh ama lamb chum nke a di amu aye ke ked kebonge <hesitation> papa ku neng be ku yen ba sisang ba keyor bu aku ng meh nen ke ked kebonye eh kawah <hesitation> tua neng becore me mu me kuyen eh na nrisale nkan are kebi be tur atah oh because atar mye <hesitation> me mu chi atah ke nung le atar echi ke kem nke okagara ochi ofe ofu be be kura chi arah le bale are me be the me osoiuor okim me ayare nye attar echi